Nyo nating komainy fisok rou soccer <laughs> rugby, anyo nating papara fisok rou nainy nyo ferera rou soccer. Ai tsun ferera nating mei na ro nyo unya tan fo mes an pan. Nyo nating tagei rou fo mes a fan tan tsun tan soca. Tan fo rait posisin tsiau tan soka nyo nating komainy notap rou mak. Mes nainy tan rugby nating rou vou tan fo posisin tsiau.